إنّي أحب المشي وايد، خصوصًا في الأماكن الجميلة مثل الكورنيش. في يوم واحد، أعتقد أقدر أمشي حوالي عشرين إلى خمسة وعشرين كيلومتر إذا كان الجو حلو وما في حرارة عالية. أحب أبدأ الصبح من وقت وأخذ فترات راحة بين فترة وفترة، وأكيد ما أنسى آخذ معاي ماي وعصير عشان أظل مرتاحة.